أعتقد أن الفن هو مجهود بشري بشكل أساسي، لأنه يعكس مشاعر وتجارب الإنسان، صحيح أنه الآلات بإمكانها إنتاج أعمال فنية بإستخدام الذكاء الإصطناعي بس يع- يعني تظل الفاقدة العمق الإنساني والإحساس، الفن يحتاج إبداع وخيال وهالأشياء مرتبطة بالإنسان وتجربته بالحياة، الآلات تقدر تساعد وتسهل العملية، لكن الفنون الح- الحقيقية من الإنسان.